Tooh ina teu ammi boo nau biliru duniyaru boo nau gabadaya beu teu habduri keu nena boone bid beu ma in neb gbaad beu ru in lim like numu bobe yella keu nyambe kinga boonau be yeu dai yella pat-pat-pat-pat yella gain ken boo neu boo bale ne ning a booruri ma kudce rumu be dasin kuri boonau in da zan zong in fatin embe kali dake an bitu ngam dig ning nya ne kin yil diu booneu in da em zong dake kin sei inda baah loona laahning laahning je ba in teu ba kali baahne deng ining aa bele te booneu rayuwa buteu habdin nema ba lin keu yebud teu ma dug gboo keya bet emke nen nena duniya ten em min deu duniya boone. Koh kin ida ban in son teu zong ida wora negeura negid eeu negid sen negid turu kou lamke se koo bini ida kum yilu negid teu yilu keen ambe teu negid jan keu negeura yebura i ki lamkega tooh duniya booneo beri yella duniya yella neb gbaad bed iyel ben sunu iyelbeu ni like numu se boo yi yilbo ra dan leeme foggu dan leeme bit gbaa ru-danleeme goonba-dan leeme bil ning'uu ida beu zong ba torin keu yebudta lda beu zong ba like ba linba Ipa baah sari biri da'i woosin keu hgeu gbaad bura bil booru goonba i tep i em keu goonba da'i leb ligeu bora ileb yebud bo'a i jangin be i jangin jonga pa vendal biri i em keu naa goonba da'i yip i pii yebura boo lisin numu keu bora abugen ba kum zong ba egn teh burah keu nuuyeb burah ya'i wo'i keu kali gen ba ta ba pa beuni nena don ne like numu da kum ba nya yerda adda ben teu laah tala wundu inda ben bangi ko ne'a ne'a keu jaudi naru i sa'i kota bilu- nea keu jaudi naru sa'i ko taranguwa ru bil ting'uu ne'a keu jaudi naru zeng aa da kum deu fatin kumbe se bid teu in ema teu bil gbaaru ne'a keu jaudiru ora pausin numu ida laah tal zong taa laah zong- itah laah zong bil da kum son bil kum songa ko bini inda bini inda bini bil da kum kun son geu ne'a i loo ne'a yeu wundu i loo ne'a yeu nendasin kum gen inda ben ina kadi ipa ina in bora i emku ipa kali bora ena ku i em zong gona ipa kali boora ina ku i em zong aa i i beuru booneu teu keu jaudi nau abu buke nase gan i mobeu bi beu abu kou busun dega yen beu lebeusin Sengn iteu saam deu ko bid beu nya sin yila, sengn iteu saan deu bu habdin sin geu boota, ibeɓu ko geu na kin geu beuneu duniya teu lee kum sooni soon geu yedya booru soon geu booru beya, aɓu ba kudn lumu beya yebbu bid ko, i za’i geu isin kuri, nev gɓaad ɓid booru br, ɓeuneu beya gu see geu ana duniya deu manne dabu ɓob kpangna gu babu kun baga, ɓuɓ vob kpangna gu, babu kam dan dera nene bu ma geu bootu kaanga, amma kpang see, ndaa ka dan taan keu laa beaneu ni, naa kind <noise> na, naa yebbira an kpen dai nyina yilu ɓaa bini boɓɓa, bobi geu amma, bira songa, aiko beuteu abdina ba saan nyimɓei ko baran nebbira ran bobi, baran nung gam geu boo gab like lumu, nee you, liikee lumu gadbei gad geu nyam deu gab bu gab taa gara, baaɓu bid bu ba’bu taa gad teu zoo soona, gad deu ayo kai bobba, am daa bineuya, beun gad du wa bobi? Gad baungneu be nbob gad ma an ban, bangya bin i’ kiin bobala, n em teu le lambe ma gad bid nya’ ke’sunu vob zong sooni geu nya’ke gan, an like lumu da liin boo ɓili zang duniya beauneure, duniya beuneure gaɓ neɓ gɓaad bure yel bilyaa, duniya beaueabe see geu veneba, veneɓ gab sin like lumu beya, venev gab sin ma teu embin deu, gad beuneu be gu se veneba, veneb babim sen wuuna, veneb da sen zana. Veneb da b usen jana, neegeu jan ban bu ga ma ɓeu ɓeuneu beu babu ligeudaana da ɓan bin an kwonu benu, bin am nebbid dan dombeya, ma teu embin deu ko, bang ida nebbid pa’n zangn, bang ira na pa’n zangn, dan nuang dala, dabo nya basa, bil la lesonii geeu duniya reu pad yella, duniya yel sere neb gbaad bid lumu ɓereu yel sinu, gam ni, boora tud aa ba sa’ sin nebbira, beuneu uui boo ma’ kiin, boo ma’kiin, aɓu ko dabu kani yeg bu nuu bu ga, bu liiye bu lii siini, i gabga. Bu liiye, bu lii lumu keu emcee boora, abu ko i daabu geu ina buteu habdin deu, buteu habdin na veneb teu beu sin janma, amma beareu bid nya bireu gea yebira, neb gbaad beureu pad bera, neere pad deu sa’an liinɓeya, ad akum nyau, in deu sa’an liinmbeya, a da liin keu yebo roo, bid dan ban dan nuan zangna, na nuwan zang dan taan lo’n gu gam ina n dan kan zogu roo, ina ram kanneu ko lii n wubga koo, pii wubga koo, dao mwan zangn, na zang muan keu lee kini allah nee teu dika dan ko le’ gila, habdin geu angenlos veneb dang kpang kera veneb ya teu dan wun yere. In liina n dan wun yere, vene b dan sin pi’na, veneb dan sin lada ooreu kaama, amma neegeu dan ban dan nullun bin zangn, pa’ an dan saa tusa, i pi’n tureu keu bang ga, aa n keu nar elii n wubsee, bid nabe kumje siruu, nteu ban, nteu haɓdina, gbeu teung-teung kumje, nteu habdina, ina bin neu pad bid iran od, gam iran tu, <noise> pina, tureu ko lii n mubga, bid iran daan keu billa, billa nii ba? Sang geu pad nda habdin aa da saan liinbe keu yebbid du, aa n da saam liin be nban bil teu sooni, ndai wui yil dill ko, i kpeu egbuni duniya bineu be yella, nebbid lii birea kam bu singu lamke kinbeya, lamke bila ɓeya, abu naban butu bil bil ko, gabmbe bi da biteu keu bononda reu i gaɓ se, bone turu pad zong da pad, zang beunu n amteu yookin, n em teu bini, naban a’ nebbira a gba’ geule, nda geu jada nda geu soo neu ban nengana teu lamke ru, pad teu pid keni, na be bil nyama n zareu pad, liroa, nyama n zareu pad neat al beya, neu ben nee keu ba’ ppr aida taal keu bid idau ba nyan ke’n ko, beu rau dan keu la illa, sang geu pad beurau dan keu masibu, beaurau dan keu bid bil da kpa’ ɓil la kuni soon geu da kum soon ɓini, bilk um soon ga, nea deeu saan liin beya nea ko deu saan ambe nya’n ke’nbbeya, amko n da saan yeɓɓid bee janbeya, nab il le bobm lamke reu beuni? N bob bil lamke ga, ko n daa ɓini. Bila da kum lamke re gad teu sin soona gad sonsin gu bilk um ga, gad sonsin gu gad teu soona gu, bill an kamu, gad sonsin ko, bil ko nmalee, bil gu’n pii ga, bil dan leuna, neb gɓaareu ma ndii, ndin din gam nung neɓ gɓaad bu see, aa n gammu gong, neɓ gɓaad bid ii gamm gong, bil la la sooni bil songa, ko nkum bini, n daa bini, bil neɓ gbaad gu boo gam teu ningni geu, bil la kummi ningni teung-teung ned gɓaaro em teu bini, da, ko zongn bilu se, ko teu bil goonu, burau kin dan saana, bura baan bilo teu kiin, damuulla turu, nɓa kin bira, aga i tea baan damuwa turu bid da beddin namu, ooma i nuun bidn ɓeya, gam boo lo binsi, beuneu gad kamke yil boora, keu neb boo ɓira, neɓ boo bidd ma bid i beddin bu numu, ai bila n nuu n daro teu dim balum kpobu, dimɓahum kpangnu, aiko i teu kuma i teu ban ulli bin neɓ bin teu gad kum nullana, gad yara wull zib bu lo’n na, a alhali oo reu n a teu ba, lada oo reu n bogga, dan dan keu yebira, na yebbid daan veneb lookega, nee lokeya, veneb lookega, daɓan teu haɓdin gad lan wang beya, beuneu gad beuneu be vallin neɓɓid ga, ba bivallin neɓɓid geu bil bini aɓdi kana.